بون تجيب الساك نتاعك واش تحط فيه دبشك دونك اول حاجة تحطو فارغ الساك تشوف قداش الكمية لي انتي تنجم تكون تحطها فدبشتلوج موش كمية كبيرة من الدبش لي عندك <hesitation> تطويهم بالجدا بلجدا مطبقين شي كبير و بعدها تحاول انك تنظمهم على حسب الساك لي عندك